Fitaovagna vita am'lamba: <hesitation> i lambahoany, lafika fandriagna regny, rideau, fagnanaovana haingon-tragno, lafiky latabatra, akanjo ôhatra t-shirt a, raby regny; avy eo koa misy saky amboarigny vita avy am'lamba koa.